Firy eo araky ty hevy o ty isa ty fivolana isankaraza e misy eto amy zao tontolo zao. Mety ndra tombatomba avao ty volany o.